Nantquie na mayati na niom naquiiꞌ tsjoomyâ ñjaaⁿñe joꞌ naaⁿ catsjom, naaⁿ casondye, naaⁿ caxti tsjoomya ee jonaꞌ quiwilꞌueeꞌndyeti nnꞌaⁿ cwaaⁿ na quilꞌana ncuee ndoꞌ joonaꞌ na majndandyeti quiooꞌmꞌaⁿꞌñe joꞌ chii tsꞌiaaⁿꞌ na nnꞌaⁿ quicwaꞌna joonaꞌ cwaaⁿ na joona quilꞌana cwii nnom xuee na quilandiina nnꞌaaⁿna chaꞌxjeⁿ na naaⁿ catsjom oo quiluii mole catsjom, juu mole catsjomwaꞌ quiluiinaꞌ cwaaⁿ na cwii tsꞌaⁿ jaannoomꞌm tomara̱a̱ⁿꞌa̱ⁿ, tsompaaⁿꞌaⁿ ee maꞌmo̱ⁿnaꞌ cwii ꞌnaⁿ na cajnda machꞌeⁿ ñequio tsompaaⁿꞌaⁿ joꞌ na jom mañenquiaⁿ naaⁿ catsjom oo quichꞌeⁿ mole juunaꞌ mati quiluii mole caxti tsjoomya oo naaⁿ xuee majoꞌti na quilꞌana cwaaⁿ na quiweeꞌ ncuee, mati quilꞌana naaⁿ casondyee quiweꞌ casondyee ñjaaⁿñe cwaaⁿ na nlꞌana cwii xuee chaꞌxjeⁿ na nnda̱a̱ꞌ yuuchjoo, nncwico tsꞌaⁿ oo quilꞌana tomo̱ⁿ ꞌnaaⁿꞌ cwii watsꞌom joꞌ na joona quinquiana ꞌnaⁿ na nlcwaꞌ nnꞌaⁿ nantquie na mayati quintquiana ñꞌeeⁿ tsꞌaⁿ quinquiaⁿ mole ꞌnaaⁿꞌ catsjom, mole caxti quinquiaⁿ naaⁿ casondye na nlcwaꞌ nnꞌaⁿ maꞌmo̱o̱ⁿ na jom mañequiaⁿ, wiꞌ tsꞌoom, candyaꞌ tsꞌoom cwii xuee na jom machꞌeⁿ cwentaa nnꞌaⁿ naquiiꞌ tsjomꞌm.